دراسة الأقتصاد والمالية مهمة جدا لأنها تعطيك فهم عميق كيف تشتغل الأمور المالية في الحياة اليومية والأقتصادات بشكل عام. بتساعدك تعرف كيف تدير فلوسك بشكل أفضل وتفهم تأثير القرارات الأقتصادية على حياتك. مثل الأسعار والضرائب. حتى لو ما في مجال الأقتصاد تظل مهمة عشان تكون واعي بكل ما يحدث حولك تأثره على وضعك المالي.